A lavutul na vinun ma ivat, lavutul na vinunma ilima. Lavutul na vinun ma laptikai, a lavutul na vinun ma lavurua, lavutul na vinun ma lavutul, a lavutul na vinun ma lavuvat, a lavuvat na vinun. Lavuvat na vinun ma tikai, a lavuvat na vinun ma aurua, a lavuvat na vinun ma autul, a lavuvat na vinun ma aivat, a lavuvat na vinun ma ailima, a lavutu, a lavuvat na vinun ma laptikai, a lavuvat na vinun ma lavurua, a lavuvat na vinun ma lavutul, a lavuvat na vinun ma lavuvat, tikana mar.